Yu ta kain ña tila, chón aña kiti nravi o nrixhixi yó tá, duni kutoni ñá nratonti anria miti, chi nrios ni taxiña yunó ña da'a ti anria nratonti anria miti, anria kutoni ini tanti ña xinruti kiti dó drios ni tachí anria ngu modo kuchí nratonti anria miti.